בַּשּׁ תְּקַדֵּר תְּהַדַּר קְדַאם הַנָּאס בְּלַא תּוּתֵר הָדּוּ שִׁי אֻסְלּוּבִּים תְּקַדֵּר תִּסְתַּעְמַלְהוּם, אוּלָא וַחְד מְזִיּאַנָה וְדַרְבּ מְרַרָא וְתִקְרַרָא מִבְעֵדַאש נְקַדְּמוּ, כִּיַּא הַתַּחְדִּיר כִּינְקֵס הַחוּף בְּזַבַּא, תִּנִיָּאן תְּרַכֵּז עַל הַתְּנַפָּס הַעָמִיק וְהַבַּטִּיְא כִּיַּא יְהַדִּי הַאֻעְסַאבּ, תִּלְתִּיָּאן אִתְחַיַּל בְּלִי לַג'וּמוּעְר אֻסְחַאבְכּ וְחַאֻל תִּתְוַاصַל מַעַהוּם בְּלְעַיִן, וְהָאֻכְּתִּר תִּבְדָא בְּחֻקוּט סְגִירָה בְּחָאל תְּהַדַּר פִי מְגַ'מוּעַ סְגִירָה וַעַד מִבְעָד תִּכְּבַּר הַלַּג'וּמוּעְר, מַעַ הַמֻּמַארַסָה הַתוּתֵר כִּינְקֵס בְּזַבַּא.